Sane, duai, titu, atiu, dimau, neniu, itui, wadui, siwai, husa, seidana, seidua. seidatidu, sidati, seidima, sedaneni, seidatu, seidawaddu, sedasiwa, hutudua, hutuduasa, hutuduadua, hutudutidu, hutuduadati, hutuduadima, hutuduaneni, hutuduaditu, hutuduawadu, hutuduasiwa, hutidu, hutiduusa, hutiduidua, hutuidutidu, hutuduidati, huduidima, <noise> hutiduineni, hutiduiitu, hutuduiiwaddu, hutuduisiwa hutati, hutatisa, hutatidua, hutatitidu, hutatidati, hutatidima, hutatineniu, hutatihitu, hutatiwadu, hutatisiwa, hutudina, hutudiisa, hutudimaidua, hutudimaitidu, hutudimaidati, hutudimaidima, hutudimaineni, hutudinaitu, hutudimaiwadu, hutudimaisiwa. Hutuitu, hutuituisa, hutuitudua, hutuitu tidu, hutuitudati, hutuitudimau, hutuituneniu, hutuituitu, hutuituwadu, hutuitusiwa, hutuwadu. hutuwaduisa, huwadudua, hutuwadutidu, hutuwaduwadu atiu, hutuwadudima, hutuwaduneni, hituwaduwadu, hutuwadusiwa, hutuwadusiwa <hesitation> hutu hut hutuwadu, husiwahusa, husiwaidua, husiwaitidu, husiwaiwati, husiwaidima, husewaineni, husiwaiitu, husewawadu, dahusiwasiwa, hutuna.